Si astronaut unë kom met n’hapsinë në ni stacion krejt vet, kom ushqim edhe kom ujë ama qysh me kalu kohën, tepër bajat me kon vet. Isha munu me gjetë naj lojë, isha munu me vizatu. Isha munu me pikturu, nashta kisha mujt me lexu. <hesitation> isha munu me hangër sa ma pak edhe kisha lujt me gravitetin nalt e poshtë me kqyr a po muj me kcy ma shpejt a po muj me kcy ma kadale. Edhe e kisha hulumtu çdo pjesë t’stacionit.